وقت اللي ندخل لبلاد جديده <hesitation> نحب نبدا ديمه بشي حاجه صغيره كيما المشاركه في أنشطة اجتماعيه، نحضر في المناسبات وحتى نبدا محادثة بسيطة مع الناس في قهوة ولا في النادي، ديمه نحاول نتعلم شوية كلمات من لهجتهم وندخل في حكايات خفيفة و هكه الواحد <hesitation> مع الوقت يبني علاقات جديده هكه.